Ny milina fanasana lovia de vata iray mandeha amin'ny herinaratra, de izy io ao anatiny ao efa misy fandaharana lovia, ny vera, ny sotro, de <hesitation> misy fanasiana ilay ranon-tsavony iny ao, ary avy eo potserina ny bokotra mampandefa azy de miandry fotoana eoeo amin'ny folo minitra eo ianao de madio ny lovia.